Yanayi sunoma ko seyoma wawan haɗa hore ma numuko kohani, wawan watuma numo koh hanai. Numo mani ɗon dilla be seyoma ko sunoma